Beisbol es un deporte que lo juegan los hombres, pero también lo juegan las mujeres, pero más lo juegan los hombres, más de que juegan los hombres es que porque juegan más fuerte, más duro. Porque, porque más de que juegan, porque de que tiran más fuerte y ellos tienen más resistencia en el juego y pues en la carrera, en la velocidad, en la fuerza, como batean, como cachan y como pichean y por eso lo juegan más los hombres. Asta oy jamuyupa asta de 24 veintisiete añu e modosucupaam leb rregular de caji este o jomo yeo este cay unge tscoca ja poco ing practicatsocaan yeo pero oy gusto tsocpa ca beisbol cab tumo deporte donde juti algu te este te jente togay jomu ajale togay como unge togay mangseb togay apupong togay esta angucasucpa t. togay tog combivitsocpa ca cuado cu cuadro t. tog congestsocpa como este como campu deportivo y donde tog este tojcu cag ang fugay ca modos ang togay way uscuca ca uscupape ito metsaong tugong secret oy anitpa este buquus amistad ja esto y todavia que ang anitpa edad donde towang jeg isoypa jeg tog congestsocpa por capo amistad tog oy wejpa capo towang jeg yangugajpa jomu cosa tog tsoca cosa ing speco ing machi te gomjaysucucp beisbol t pinjente yangugajpa y jopu cuncuuyo santa maria chmulapa leb lepi le mas de deporte que mas de jente wejpa donde juti este pop combivitsocpa este jomu togay jeeg unge togay jeeng pen ye bling upa y casa tej este tumo tng angucujopa pues towang este combivitsocpa t este yeji mas de jente wejpa ca te beisbol